إذا تبغين تجوين جسمك، أكيد أنصحك إنك تبدأين بتمارين الجوة أول شي، جربي رفع الأثجال وركزي على تمارين مثل السكوات والضغط والرفع الميت، و هذي التمارين تشتغل على العضلات الكبيرة وتساعدك في زيادة الكتلة العضلية، كمان حاولي تضيفين تمارين الكارديو مثل الجري والسباحة.